إذا تفرغت لمدة أسبوع كامل بيكون خطوطي كالآتي اليوم الأول ببدأ رحلة في الطبيعة باليوم الثاني <hesitation> بروح أقضي يومي بالبحر باستمتع بالشمس باليوم الثالث بخصص يوم للإسترخاء في المنزل أكيد أشاهد أفلام أو أقرأ كتاب اليوم الرابع بروح لمكان داخل عمان باستكشفه مثل المتاحف ودي الأشياء والخامس والسادس والسابع بخصصه بأني أروح مع أصدقائي وأجتمع مع العائلة